<hesitation> nimanyire nkuku maana yaboya tu yane nauchiku yakata, kwahiyo era misaji tumia kuonana uchiku akaboha kaona eye nechechovia eke chamia. Era no manyire, manyire bochomu, atana uchiku asakile chakurya chake na uchiku kwahiyo na mumanyire.